حق اعرف الاخبار واتابعها استخدم وسايل التواصل الاجتماعي لانه تقريبا اغلب اليوم انا وسيلة التواصل الي استخدمها اهي السوشيل ميديا